देखो सा हुकम आपणों परिवार री वास्ता आप खाणो वणावण चू तूं सब्बा हू पहले आपणा परिवार में सबका वास्ता स्वास्थ्य रू ध्यान रखणो चवू। ना तूं फिर परिवार में कन तोभी तबियत खराब हो सका। तूं अण वास्ता आप जू भी सब्जी बनवां जा रिया हो उन सब्जी ना आप देखो।